بوكت فراغي احب انه اقره اقره رواية يعني اكثر شي او اتصفح بالانترنت حاليا يعني ومرات اشغلي مسلسل يعجبني حاليا داتفرج التركي